Ŋu ɖuɖu ke ya atem na ye, ne eɖui vɔ nɔviwo mavo le eɖokuia me oa, ne ele egbɔ enu me la ʋe ne wòa, azi tsã wɔna, azi ke ne wo kuna aklea ewɔna. Agbeli tsã wɔna, ne eɖu agbeli looo alo wotɔe gali si ke eya mlɔ anyi kpo ye anɔ anyi ɖu agbeli kaka kpo dzo va yi mlɔ anyi nenea, alo eɖu gali, eku gali ya kpo le ɖu ƒuƒlu le ɖu kaka kpo va yi mlɔ anyia, ne ŋke ne efɔ̃a, ŋme la ʋena nɔ. Kpoa numɔwo, nu ame eve mawo mede dzesi woawo.